छ्हिलित् वेलक् वेलक् तैपो वेअथेर् होइ, तत् गरम् होइ, धन्द होइ, सब् होइ। अरु बेसि बग् तिमे, तत् एखोन् हेरि, तर् <hesitation> देजैद् अखोन् असे, मन मोरो बुमि अखोन् असे, जुन्खोनोन् नाम् होल् अत्कम मोरो बुमि। अरु हेतु कि होइ, एखोनोन् जन जै जे, हेरि, सबत् के मन हुकन् जेग होइ। अरु तत् मन बोरोखोरु निदिये, अरु दिनर्तु बोहोत् गरम् होइ तके, अरु रति तु बोहोत् थन्द होइ। अरु जुन्तो छिलिर् मजोर् हेरिअ, शेखिनिते हेरि होइ, मेदितेरिअन् ब हेरि होइ, कि कोइ अपुन मेदितेरिअन् वतेर् होइ। जुन्तो हेरि बोहोत् गरम् होइ, हुकन् होइ, अरु गरम दिनत्, तत् तु देग्रि प देग्रि लेके चेल्चिउस् जै। अरु थन्द, अरु जितिअ बोरोखोरु दिन् होइ, जितिअ तर् जुन्तो तेम्पेरतुरे होइ, हेतु पाछ् देग्रि प पम्दर देग्रि लेके गुसि जै। अरु जुन्तो मन सोउथ् होत्, सोउथ् होत् जेग एखोनोन् नाम् होल्, पतोगिनिअ, पतोगिनिअ तुतु बोहोत् थन्द होइ, अरु कि होइ, तत् बोहोत् बोत दि तके, <hesitation> बोरोखोरु दिये, अरु थन्द दिनर्तु हेरि उपोरे, बरोफु उपोरे तत्। छ्हिलि वेअथेर् तु, छिलि वतेर् तु, अमि कि कौपनो हेरि, <hesitation> बलग् बलग् जेखर् बलग् बलग् वेअथेर् होइ अरु।